Maha zava-dehibe ny aignan'olombelona voalohany alongany am'le ohabolana malagasy hoe ny aina sy agnanampiry a lahy toka ny aigna, iny zany vao ohatra hoe miala aminao aignanao defa sy magnana aigna anao zegny, de maha zava-dehibe ananjy koa nefany, io a matoa aigna io natao hiaignanao mba ahitanao zavatra zegny raha mandalo jiaby an, de zava-dehibe aminao zany ny ainao fa sy tokony hoe aha zaho kosa aka andeha hamono tena, zah andeha hagnano anzao, tokony mandinika sara zany alongany alohan'ny hagnanaovana anle raha.